<hesitation> डिह्युमिडिफायर ह्युमिडिफायर च्या। अपोजिट काम करता डिह्युमिडिफायर वार्‍यांसून मॉइस्चर। काढता आणि वारो शुद्ध करता खायच्याय फंगस मोल्ड पासून। आणि जर कोनांक वार्‍यांसून अलर्जीज जातात जाल्या ते कमी। करता मॉइस्चर काढून आणि ह्युमिडिटी कण्ट्रोल सुद्धा करता।